A ɓuran yiɗugo a yaha jahaangal ɓe soɓiraaɓe ma naa maaɓo a ɓura yiɗugo a yaha ɓe ɗeɓɓo ma ko gorko maa ko ɓo ɓe a wonɗi